<noise> twivahenga, tutumili tsa ng'ulu, tutumili hitana, ihitana, tutumila twevahenga, ula uli ni nzwilimana kwivala vange viketa, ihipuju, uheteluwembe, manake uhetsu nzwili tsyoni huntwe, tsyoni tipu, apa hamuni haja ja hutumili hitana, lakini twevahengi hitana, mala holosu kitumika, uhuviki nzwili tsave munu, tsitame mbununu, hatovilola wona kukuta, umunu anogiye, inzwili tsitsitamile wunon siyokuta tsitsige tsisagavye tsigye hihi. Kwahiyo kitana- hitana higavanyihe, hilina upandu wungi hiva na mino gabanine sana, upandu wungi hiva hilina mino gali dalaga- dalaga, <noise> eje jimaanisu huta uhuli na mino gabaninuhu, kami nzwili tsaho ndebe utumili huna mino gabaninuhu, <noise> lakini kami nzwili tsyaho nali, <noise> utumili huli na mino, <noise> gali dalaga- dalaga gali patali- patale kwasababu, ungate hutumile huli na mino gali nuwudebuhu, tsivavi nzwili wuvitsana kwabu nale, <noise> alafu tsitsige tsiboteling'ine. <noise> Kwaiyo ihitana hihututanga twevahenga, uhuvehi nzwili tsitsige tsiboteling'ine tsila, tsitame, wunon tsinyohe, hatu munu wihuhulole huhulol kutumunu je untu kukutamile wununu, na kutsiki kusanzagiye ngala gukye hihi, kwaiyo ikitanu wuwitsana vemunu, <noise> hihuhuvihu wonehe vemunu ubonihe wununu, uhutu munu nzwili itsi tsinyohile, lakini tsanulu mala nyingi natutumila hamulini nzwili ndebe tutumila hamnu ulini nzwili nale tutwitiva, amajwele matale wutumili tsanuo, ilikitana, hasa kitumil- hutumi- uhukutsanulili nzwili, itsinave supi, lakini tsitsige tsiboteling'ine tsigye hihi utsanula tsitame wununu. <noise>